Pɨ pa cɛɛlɩ wǝǝ ǝ lǝ fɨ fʊʊwǝ ǝ fɨ ekpii rɨ kinirikǝ ǝ fɨ a mɨ cɛɛlɩ acɛɛlɩ o lóo ko acɛɛlɩ o lóo ko vǝ́ a la cɛɛlɩ o lo ko ku wǝǝ oturu a la ca kuwǝ oturu a la wʊʊ ǝ fɨ oko co. fʊʊwǝ wɨ kpii wɨ loo ko kpeta bupurǝ gbii wǝ pɨ lée yee mɨ pieŋwǝ wɨ kpii oturu ǝ lǝ fɨ a ya láa cɛɛlɩ.